गोत स सेन क्सन थन्ग ब <hesitation> तिबि य मरै क्सम निमौअ। जे नेब तिबि य मन्क्सिअ <hesitation> जन्ग जेतिअ सुइछोन् कल म, जन्ग ब बेल जन्ग् पिच्तुरे नुइअ। भेले बेलेक् छन्नेल् थ इअ, बेलेक् बेलेक् छन्नेल। <hesitation> भेलेक् बेलेक् पिच्तुरे नुइअ, नेव्स् थ इअ, <hesitation> चिनेम थ इअ, चर्तून् थ इअ। भेफोरे मरै ज इअ, <hesitation> गोत स सेन स्पुरन्ग् थन्ग ब, कन्न थन्ग लन्गन् जे चमेर थ इअ। छमेर जे फोतो ब विदेओ चप्तुरे कल म न ज इअ तिबि स्ततिओनौ। <hesitation> न्पए बिन्ज बे चमेर ने फोतो फोर ब विदेओ फोर क निलेन ने मन्क्सिअ। <hesitation> स्पेचिफिच् नेव्स् ब मोविए च्रेअते कल म न ज इअ। <hesitation> न्पए तिबि नि, तिबि औ <hesitation> एगन न न ज इअ, न्पए बेहि तिबि क जन जन्तिन ने त्रोइ ब दिस् तिबि ने त्रोइ। <hesitation> भके बोले त्रोइ, <hesitation> नै नै तिबि औ। <hesitation> भेहर सोउन्द् ब रबे बिदे ने तिबि और् अनज् स्पेअकेर् जेक न ने मने।